﻿We shi ne shuuriji ta shaƙƙi lo ya shoojo i, daɓɓa daɓɓa ƙan ƙuunim a inɗo ninyam a indo lo ya shoojom. Ma maa kpongƙo ƙan daɓɓa ta shoojo ta iya aɗɗuƙo looƙo caƙƙa birang ta a i ippuju we shir mina waakumbili shir mina, ndang aɗɗo waakumbili shir mina. Waakumbili shir mimamoi i we shi minu muriji ndang shawumu ƙa watturo ,kuuri ƙiji i luku, luku shi minu shadijin shaɗi ta pi kera shadu shadi ti pituku peneng ke maa luƙo ti mina maa ƙain nong daɓɓa shikko ar sheraanim. Kushira shi minu illiƙon shimu bangta minyai maa murƙo, maa nanƙo yapiɗi maa yiiƙo yiipa daɓɓa ndang wattu oppo furei rifuttu ninyanmo. I immije ƙumbili shi ma oppoƙo fure ndang oppina duch ducco ƙui ɓang nong pipeero ndacco ƙui ɓang, nleƙudo fudi shubun mandi we ti fuɗi eleƙui mu wattu peno nong daɓɓa cha mommo fudi shi nanƙo ninyami, maa penuƙo fudi shi nanƙon ninya ta shadaani nong i daɓɓamo n'oppo ƙumo mije n'aɗɗina. To, wemmo ne shuuriji caƙƙa, caƙƙa <hesitation> kiji ta shakki lo ya shoojo ɗoi aƙam we shi ƙooƙo caƙka ƙa shiɗam foƙrocco, yanjin um, yanjin nong caƙƙa.